जे तरह से हम सभी अपणा अपणा वातावरण मां रौंणा अनुकूलित छिन ह्वयां, जे हिसाब से हम अपणा वातावरण मां छिन रौंणा। ते ही हिसाब से ध्रुवीय बालू, ध्रुवीय रिक्क भी तनि रौंद। सबसे बड़ि बात या चि कि, हमरि ज्वो खल्ला चि, हमरि ज्वो खाल चि, स्या भौत पतलि चि, लेकिन धुव्रीय भालू ज्वो ह्वोंदि, ध्रुवीय रिक्के ज्वो खाल ह्वोंदि ना स्या म्वोटि ह्वोंदि। अर सबसे खास बात या ह्वोंदि कि ये पर, ज्वो ये का शरीर मां बाल छिन, तेकि भी द्वी सतह छिन। एक सतह ह्वोंदि ज्वो य़े ते गर्म रौखदि, दूसरि सतह ज्वो ह्वोंदि स्वो पाणि से येते बचौंदि चि। जन रेनकोट कु काम करदि।